தமிழ்நாட்டின் நிலக்கோட்டையில், மிகவும் விலையுயர்ந்த ஹோட்டலில் ஒரு இரவுக்கு சுமார் சீசன் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஆடம்பர அம்சங்களைப் பொறுத்து) செலவாகும், அதே சமயம் மலிவான ஹோட்டல் ஒரு இரவுக்கு முதல் வரை செலவாகும். சுற்றுலா தலங்கள் அல்லது நகர மையத்திற்கு அருகில் உள்ள ஹோட்டல்கள் அதிக விலை கொண்டதாக இருக்கும். ஒரு இரவுக்கு துபாயில் உள்ள ராயல் மேன்ஷன், உலகின் மிக விலையுயர்ந்த ஹோட்டல் அறை ஆகும். நிலையான தொகுப்பு, நான்கு படுக்கையறைகள், வாழ்க்கை மற்றும் சாப்பாட்டு அறைகள், ஒரு பார், மற்றும் இரண்டு மாடி அலுவலகம் - ஆனால் ஹோட்டல் மேலும் 16 அறைகளுடன் இணைக்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.